نختار سفينة الفضاء علخاطر هكاك بش تكون لي فرصة بش نمشي نكتشف المجهول اللي فالمجرة البرا معناها فالفضاء نقعد ندور فالكون نجم نشوف المناظر المزيانة و نتمتع بتجربة معناها اني نعيش في بيئة منيش متعودة عليها بعيدة عل ارض و نشوف هكا نبدا ندور من موكب لكوكب و نسافر فالفضاء حاجة مزيانة علخر